Барои тоза кардани оинаи ифлос, аввал бо як латтаи хушк ва мулоим хок ва чангро тоза кунед, то ки доғҳои калон ва хоки рӯи оина берун шаванд. Баъд, оби тоза ё маҳлули махсуси тозакунандаи шишаро истифода баред. Барои натиҷаи беҳтар, кӯшиш кунед оинаро тез-тез шӯед.